וואס מ'נוצט א מאסק וו- אויף- פאר. <hesitation> אדער קען מען עס נוצן ווען איינער איז נישט געזונט טוען זיי עס אן אז ז- אז מ'ז- אויב זיי האבן עפעס וואס אנדערע מענטשן קענען איבערכאפן אז אנדערע מענטשן זאלן עס נישט איבערכאפן, און דאקטורים טוען עס אן אין שפיטאל ווען זיי מאכן אפאראציעס.